Iyoo, nko baramoo. baramoo ka jaara ňaadii. niŋ nko baramoo ka jaara ňaadii le, a ye a tara i maŋ taa opitaaloo to, baramoo ka jaara le i maŋ taa opitaaloo to kantuŋ opitaaloolu, nse a fo noo wolu mu bii kuolu le ti. Bari nuŋ to. nte fanaŋ na dindinyaa ndiŋo, nŋa wo je, nŋa wo tara. I se a je moo si saŋara barama. Niŋ a baramata, daboo le ye a see baŋ, walla faŋo le ye a see. wuloo kono, i si feeroo ke i ye faaraa ňiniŋ. niŋ i ye faaraa bo. i ye faaraa juloo taa, i ye a toromondo. fo a ka jio bondi. a ka jio bondi le niŋ i ye a toromondo teŋ, jio be a la le. Wo jio i ye feeroo ke fo i ye a tondiŋ noo wo dimiŋo kono. i ye wo ňappeo taa. i ye wo laandi a kaŋ santo, i ye a siti. i ye taa wo. tili kiliŋ, tili fula. i kana, i buka jio maa a la wo siŋo la. Nmaŋ a fo ite jio maa la i baloo la, bari i la wo siŋo, wo dimiŋo be daamiŋ, i be balaŋ na na ňiŋ na le jio kana woto maa. Parisiko faaraa ka kolee, a ka dimiŋo kolee ňoŋ bala le, jii buka duŋ jee. Bala fuloo muŋ nakita ňoo la. suboo, suboolu, bala suboo, i baramata jee le, i nakita ňoo la. i koleeta ňoŋ bala. tili kiliŋ, tili fula. fo tili saba, jio maŋ duŋ jee to, a loŋ ko wolu ye ňoŋ muta le. Parisiko wo faaraa fanaŋ mu wo likidoo le ti muŋ ye a loŋ a ka baloo kafu ňoŋ ma. A ye a tara i maŋ taa opitaali. Niŋ i ye a ki jee faŋ. hani a ye a tara yeloo be bo kaŋ ko muŋ mu, a ka yeloo areetee parisiko nunto doo, moo si barama noo le niŋ i maŋ wo feeree siifaalu ke, yeloo ye boŋ a bala fo a ye peridi yeloo la wo bee ka bataalu le naati. I si moo je dimiŋolu, bayiri wo maŋ ke barama ti. teloo. nuŋ to, moolu ka a jaara, ka a jaara fo a ye kereyaa keŋ aniŋ yiroo la, a ye a tara a maŋ ke feŋ doo ti. hani ňiŋ yiroo, i se a jaara fo a ye kereyaa, teloo; iyoo, baramoolu duŋ fanaŋ bi jee le munnu ye a loŋ ko wolu maŋ ke jaara taa ti parisiko i ka teloo je moo la le sanji taŋ. walla muŋ siiyaata wo ti. Diŋolu munnu wuluuta wo kono, wolu ye taa fo i ye futuu, niŋ i ye wo tele siifaa je, i se a loŋ ko daliila le be wo la. Niŋ i ye wo je moo bala, i se a loŋ ko daliila lemu wo ti. Bari barama woo barama keroo teŋ. keebaalu ye feree jamaa le soto wo la, hani ňiŋ tanbaa diŋo. tanbaa diŋ kitiŋo, i ye a buruu, niŋ i ye a kuntu, a ka jio le bondi, wo jio, i ye wo laa, i ye wo ke dimiŋo muŋ bala, sii, sii te duŋ na a. la. tubu te duŋ na a la, ate kumu la, ate feŋ woo feŋ, ate toli la. Kataba kiliŋ, a be a kafu noo la ňoŋ ma hani niŋ a futata koloo le ma. Nŋa wo loŋ keebaalu la nuŋ to, barama keroo. barama keroo, dimiŋo. i ka a jaara wo ňaama. Bari baarama keroo, wo le fanaŋ jaaroo diiyaata pilisii barama kotoo ti; parisiko baramoo, dimiŋo niŋ a meeta reki, i ye a loŋ dulaa doo le tolita jee, saatiŋ janniŋ i be wo tolliŋo banna jee reki, aperee a si porobuleemoo naati noo. Mee a kerekeroo to niŋ i ye feeree soto a la woto, i ye i kutu a la wo to reki, saama bataa buka tara jee. Nŋa wo loŋ hadamadiŋo la baramoo la karoo la, i ka a jaa, keebaalu ka a ke nuŋ ňaamiŋ.